أعتقد أن الشعر <hesitation> له صله بالعصر الحديث لأنه وسيلة تعبير قوية ومؤثرة مهما غيرتها الأزمان، الشعر يعبر عن المشاعر والتجارب اللى بيمر بيها الإنسان م-سواء كانت حب حزن <hesitation> فرح أو حتى قضايا إجتماعية، حتى بالعصر الحديث الناس يحتاجون <hesitation> يعبرون عن نفسهم والشعر يعطيهم مساحة للتفكير والتعبير بطريقة جميلة وعميقة.